आमलेट बनावे काज सब ते पहेल अंडा लेयो उन अंडा ने तोड़ो और उनमें ते जे रस निकलतुए बाये एक कटोरी में इकट्ठो कर लेयो। फिर बाके बाद तवे पे बाये रसे गौरो और बाके साथ जो है बटर गौरो जातें। जो है एक मोटी परत बरी रोटी बन जावेगी मोटी रोटी बन जावेगी तो बाये जो लवेद देयो लविड जावेगी सोई वो आमलेट बन जावेगी।